Leƴƴi goɗɗi no ndefirta ni ine feewi sanne. Woɓɓe nana toon ndefirta ko masiŋaaji. Woɓɓe nana toon kadi so ene ndefa, so ne njuɗa wayno tewu en, ɓe nanngan dammuwol ngol fof ɓe mbaɗa e fuur, <hesitation> defo defo haa ɓennda, ɓe njaltina. So ɓe cuuti tan tawatee ko maa buugito. Ɗum ina wela kam no feewi.